Biu npuy ke nda laui xijiñp biu npuy gapje ke nda laui xijiñp ni tandeun nda gapje mjau ki ñkiy naañ kuanma tantañ taiban ljua tapun meje nep chjijiñbat si tauin nep tasung kara mpe tapun mpe naung y bu kuajau tasun y tuns cuando ntay ya mjau tan ti tuns bijiy ta tatun ya tuns y biu kampiuy ni ya tajuadan taguemban jie lejeng mas bajau kun biu npuy gapje y ntuns biu npuy ni meje nep laiau nda nep n ep njuande meje ru mimp pero teedat que mas mensk pus ru piuy ndu nip tueng dimiut nik mjanch si me que ya njaung biu kampuy ni mas mjau ni nip ganeng nup njuande ru ke chiñi ke lami ru piuy mut batay mas ganeng teedat pero chiñi kiauguan bijiy taui ya bu takjuadan le ya nda gapje mjau mpi ya tatun y bijiy ke ya gampuy kiauguan takjuadan ya pa nda nmemp ru mimp y ya cada pik nu pus ya taguemban kiuguan ru minan y njuande ya meje nau ne meje nau ke landeuk kame kampuy ya meje nau bu bandua ne garajaunk.